Mun ndzai gwa suk bə gue nān ma mun ndzai gwa suk bə gue nən mu wul na'a sa'ay ma wul san ku ba'a ma wal kunnn kun ma ii nii na'a ku iin sik mə wo ii ra ko tora ma wan wull kūuba muku vulau mubə gue ii na ma sungue gwari ma mmm maku wulmukwal məri ān vurgue ya ma go bə tawala mu wal go bərə yā bubə ya'a gan na lii bəbə ya u gwa lu gue ya mara ii na ya sūkāa gwa rann ləma ndzun a ru lə worwurə ya mata goro suga mudara wu bə gal ləuku wuluwaro sa'ay antinama an wuro ma gobə pu lə ya bugu sa'a geu mə bəya fucsəy lu maran ba ma lə ba ma um wuru ma gob saran sunnta ma goo sa sungi-sungi-sungi-sungil, ma mu warra mu-mu suko mə bə dan yə. Ma raban kum yə sə'ana kummu nya-kummu nga mu pa səngue nəyə buru kapku'u buut ma nəzain ta'a maran dən dungue kangae sarrə suttkiya ma ma suffg sarə-masuttg asorə da kam gae su kam gue go rəa ka-ka nu kai gue ma sa'ay ma ii rə wurarə ma ծn gue sonta geu siingue yanda mu mծrawa wu dura murugo saru gugg nii-muna go sarei sugg nii gbon mu ru ndzun a kako mu da yə sunku mon go sa ru yə bugu sə ga mə bə ri gani lii bə ya murugo saru su ma go sa suu usuk ma pəən mu pəən wa ru pəət ka mbora ya'at ii nii rə bab zum pəən bə sii nə sa boh mu wa ka bəra ma pəən kծan-kծan bərə wadiyə amu pծn kծan-kծan bərə kapku ya ma kan kara'a-kara-kara-kara-nծugha-nᵭugua-nծugha-nծugha kat ma bծan gae kap be daura mu pծծn sa'ay nə bədə ama ita pa'ana pəən ma ndzan bəni makon pəən biiya ma pəəna mu pəən kan ru waro wan gue ma dən guba'a boot mir don dumu ka məra mu su siin nii mur kan suga ma lii lungue suttki ya-ma lii lungul suttkiya a lii lungue suttkiya. Ma mə abə na mu pəən go aburə tu wan turu toh amun pəən nii ya waru gue pəən ma kankara ma kankara-kara-kara-kara kat mu bə katku bəən ma wala'a kummu kat bərə piit ora ma suk də suk mu bə be goo bəən ma ndza na nii ma em maram kam pəəna suk-suknii jə gue maram mu suk masa'a bə kən gue mu suk bəa bəa ya ii ma nə lii bəbə suga ma suk obə sa'anya kəan-kəan bia mu suk nu bə yo maram pəən go bah ən pən ka subugue bə pən məya bə suuga wu bə ma dann ka suga da wan turu bət ma mə bə suga goromə bə subbə ku mu wal duung nən nən pat ga mu pat mu wal say nun bunga ma gbang a gba-gba-gba amu supə də bəbə suk mu mu suk mə də bəbə remu bə gue ma pəən ka səiba mu pəəni ika suba ya warugue mur pəən duwa nague ma bə nə yan suuga ma mə bə suga. Wa bera wan tu'uru suu be ya mu be mə be warugue ma obua ka subura puna'a ma kan wala kan kara-kara-kara-kara-kara-kara kat ma suume yo say ya ma bəbə su ga me bia me sackəə ma me bə suuga sugia mbə kap maram pəən ka suuba har bən gue mu kat mun də bebe ya'a buna gue ma me suugia mbə mə maram piinka suuba mendə bəba ngaee eiin ma kat ya bunugue me bə pəəna umpin məbə wan tuuru mumuye gae ma gban jang gba sa'ana kum ma ranbai yel səna gban glun wuruson kuma ii lə sa ana ma ye dəndən sa'ana gban gue mu gue bugue bedəa ma ta sora ya bubə suunbia ma ye bubəa ayan suuga ma ye bubda a yan nson suuga ma ye bubda a yan son suuga ma suugul-suugul-suugul muru suuk na gue me bia meri wan buru su gəa məa bə a bubə gue me bia mu pəən nuwa siingue ma ye babəa dayinu mu pəə nanga ya mui-mui bə bubuwa pəə gae ya ma bubəa yan pəəna. Gban gue darri van nuon guan gbugue pakiin ku da bue yē gue buue bul sii ndzang kum bə wul sii sa'ay wu wuru mayə buga sa wala geu məə beta ma ծn wuru plit ma sun ga nii nii wu wo ba bu bə tur sii mə bə gue ya bubu ya'a maranta suuga toh ye yel bu, bu pծa nii suba'a bupiin fubba'a suku ga akiin gue iin suk iin sukugu ba pəənii suuba'a gue ku ən suk iin suk-suk muyegue piit meraun tə dun bubə ii sa'a mara ku me suu ku ma yē suna'a makam siin pa kծa makum ma yelme ye kծa pə in sii na'a maku məə mukum kum muye gue piinə nuwə ndzan na nii ya mu ndza a ku bə da a ma lii luumu guegue arr suukeya toh nuun gam suuku gae akiin gue in sun gue bo goro ku bəət ma ot sana'a be yadda ma suknu ma liin luumu kogoe suun bərri ma suunga a kiini-ma suuunga a kiini ma siingue tun nya amburu bə ծn yē wurure yan da mana'a wuru domin goro ko ai suungue bə wu lu goo. Mursuun ga kii nii-mur suunga kii nii-mur suun ga kii nii-mur suuga mur kan pii na de kan gwara mur kankara mur kan suuga mur kan pii na de kan gwar mur kan pii na mur kan suuga mur kan pii na mako su mbeya ku sa gue en gue na'a ru gue sai toh suu iin bə ya'a suunu bəa suunu ii ko bii ma kan dana'a maran kum ban ma yən suuna nii e roko kumu yəa gue pa'a mur sii lii pat mur kan yii na nu gbe gbe sirr na gue piit ma na nii ma ngure ma ma lii lungue suut kii ya'a ma gue sari suuga-suuga-suuga suuna bə kap gue ya ma piim tar ya mu pii nugue a bera wade makan suun kan beya'a ma bero wade makan suun kan beya'a mu kat-kat-kat ma bə ora wa sii nin ko ma da banyam laru'u njua amu piin bərre ɔwat kannu kuma gban kan ye na'a kuma gue urr kan wa'ana sai toh waru kap guo wanu warugue keet kan nu ya mata'a suut bəin ora mu piin watsinii warugue mata kara ya mata kara-ya mata kara-ya mata kara kat ya mata bem kap kat mu’ bə kap ba ra mu e gueya guusa mu engue ro rea suunu bə ya pennu bə ya. Wa də ya'a kat nu ba ya'a gban nə gue mpe goo suun bə ya'a ma bəən barre ma wul ne ke ma ware yel nga re'e suuneu ba ya wuru-wuru nuu suugue aya ma ən gue ma gue lii nga naku piit ma ən le le bera suuga yadda mu suk goro kiinii suug ma bə anka ne ma ya wala ma goo bera wala mu ən ēn nuugue ii kat kii goo pa'a me tuuru kat ma pa'a war tuuru ya ma suuk ma kan ma bana'a ya ma war-war ppugmu bə gwa suun bə ya ba muba gwa suun bə ya gban nue muda'a yel sii kumnu ruung benuu ku yada'a mu suuk də mu suuk suuk kwa warugue la turu'u mə sii kannu ma ran kan sii nam a sii iin kama sii-iin ka ma sii iin ka ma sii iin kannu k yadda ma suun-suu bəra ngeno lii bəre ma suuk sii na ga kii nii ma ɔbia yan sii na-sii na-sii na-sii na-sii na sii mə bə gue wal a sii gə kii nii ba mu muru kan ku pət ku ma kan yəə na. Do min mu ma ɔbiar mu suuga ya mu sii rə mummu ya'a kummu ya mu ii gue apa la siin gue ma lii lumu gou mə bere suutk siikia ya ma <noise> le ku me meri siitkia bok mur sii na mur sii- na mursii- na mur sii na'a mbə la tuur sii ya pa lai ko makan da'a na a pan la siin ko sii ma ba me bə gue ya ma le nduun ya ba be a'a sii wu re dagaliim ta'a daki nya birma daya da me suut goru suun bə kiin da ga ne le ye ya kii ya bubəri sii ən boku ya ma suut na a kiinii da ga niip de le bəbə ya kiya bu bəbə ya sii um bə kap la turu ku sa'ay kii na la siin ko ii na mu ii mamu yama iir gue mamu bə ya.